تصور کٔرِو، اگر اکھ یژھ دنیا ییتہٕ مصنوعی ذہانت چِھ انسٲنی ذہانت پتھ تراومت۔ اسہِ چُھ پنٕنۍ خصوصیات زیادٕ بہتر بناوٕنۍ تہٕ اسہِ چُھ اکھ أکِس سۭتۍ کٲم کرٕنۍ یُس طاقت تہٕ مضبوٗط بناوان تہٕ مصنوعی ذہانتس سۭتۍ مقابلہٕ کرِ۔